Gri më kujton modernitetin dhe elegancën. Është një ngjyrë e zakonshme në dizajn dhe modë, çë mund të ofrojë një pamje sofistikuar dhe minimaliste, duke e bërë atë të larmishëm për shumë situata.